ممكن <hesitation> أي شخص إنه يصرف على ال- الأكل بالمعدل المتوسط أسبوعيا <hesitation> ثلاثمية ريال إلى أربعمية ريال، وفي الشهر ألفين ريال.